Fomba fampiasako vanio zen̈y amin’ny fomba amin’ny fandokisako. Vanio ze maro feky raha mety aharaka izy kahoan̈ana akendriky, aviô aminjay asian̈a ran̈o atô aharaka loko, akoho, atô an̈aty vary. Aharaka drakatra maro tain̈a maro raha mety aharaka vanio.